Ampola ampola zany fitaovana araiky mampa- mampahamisy hazavagna, izy matetika mandeha courant, matetika mandeha batery avy akeo amin-jainy matetika koa misy interrupteur izy kaofa velomina izy tonga de mirehitry mazava be.